mannréttindadómstóll Evrópu hefur ákveðið að taka Landsréttarmálið til meðferðar og óskar því svara frá íslenskum stjórnvöldum um réttmæti skipunar og setu dómara í Landsrétti málsmeðferð er rökstudd með hættu á réttaróvissu mikil truflun verður á fæðingarþjónustu Landspítalans um mánaðamótin þegar tólf ljósmæður hætta störfum sængurkonur verða útskrifaðar eins fljótt og hægt er og beðið hefur verið um aðstoð í nágrannasveitarfélögum forsætisráðherra Ítalíu neitaði að samþykkja sameiginlega yfirlýsingu á leiðtogafundi e s b í dag hætt var við fyrirhugaðan blaðamannafund en leiðtogarnir funda áfram á morgun ferðamönnum hefur fjölgað á vinsælustu ferðamannastöðum landsins

en vöxturinn er ekki jafn ferðamenn virðast

sækja í jaðarsvæðin en fara hraðar yfir með því að mynda svartfugl á hreiðri á klukkutíma fresti er hægt að sjá mun betur en áður hversu vel fuglinum tekst að koma upp ungum þetta er nú gert í fimm fuglabjörgum

til meðferðar og farið fram á skýringar frá íslenska ríkinu svo skjót málsmeðferð er einsdæmi enda rétt um mánuður frá því kæra barst dómstólnum ástæðan er sögð alvarleg réttaróvissa sem

sé á að skapist vegna málsins réttur mánuður er síðan Hæstiréttur kvað upp úr um að seta Arnfríðar Einarsdóttur dómara í Landsrétti væri ekki andstæð lögum Vilhjálmur h Vilhjálmsson verjandi manns sem stefnt hafði verið fyrir réttinn taldi setu Arnfríðar í honum brot á lögum og ákvæðum mannréttindasáttmála þar sem Sigríður Andersen dómsmálaráðherra hefði brotið lög með því að skipa

Arnfríði og þrjá aðra dómara í Landsrétt en hæfisnefnd taldi aðra hæfari niðurstaða Hæstaréttar var kærð til Mannréttindadómstólsins í Strassborg í lok maí Mannréttindadómstóllinn hefur nú mánuði síðar ákveðið að taka málið til skoðunar og sendi á dögunum íslenska ríkinu bréf þess efnis spurningar Mannréttindadómstólsins til íslenska ríkisins eru í tveimur liðum þar er meðal spurt hvernig það samrýmist ákvæði mannréttindasáttmála að skipun dómara hafi ekki fylgt þeim ákvæðum laga að Alþingi skuli greiða atkvæði um hvert og eitt dómaraefni fyrir sig í stað þess að greiða atkvæði um tillögu ráðherrans í heild eins og gert var enn fremur er spurt um niðurstöðu Hæstaréttar frá í maí í samhengi við fyrri dóm Hæstaréttar um brot ráðherrans á lögum við skipunina

öðrum orðum vill Mannréttindadómstólinn vita hvernig ólögleg skipan dómara geti haldist í hendur við þá niðurstöðu að sömu dómarar sitji löglega í réttinum Gunnar Ingi Jóhannsson hæstaréttarlögmaður hefur talsverða reynslu af því að sækja mál fyrir Mannréttindadómstólnum

segir afgreiðslu réttarins nú einsdæmi í sögu íslenskra mála þar

það er algengt að þessi mál taki þrjú til fimm ár jafnvel ívið lengur mál

sem kært er hugsanlega réttaróvissu í einstökum ríkjum þau eru flokkuð þau á að reka hraðar eru tekin fram fyrir önnur mál kærur til Mannréttindadómstólsins eru flokkaðar í sjö flokka í þeim fyrsta eru mál sem liggur á að að afgreiða vegna þess að lífi og heilsu fólks sé stefnt í hættu í öðrum flokki eru kerfislega mikilvæg mál sem þurfi skjóta afgreiðslu sérstaklega mál sem gætu haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir réttarkerfi einstakra ríkja eða álfunnar allrar kæran gegn íslenska ríkinu gæti haft slíkar

afleiðingar hún byggir í raun á því að þar sem ráðherra hafi brotið lög við skipan fjögurra

sé seta þeirra í dómnum andstæð lögum dómarar eigi samkvæmt ákvæðum mannréttindasáttmála að vera skipaðir í samræmi við lög verði fallist á

er ljóst að mikil óvissa skapast innan réttarkerfisins þá væri kominn upp sú staða að það væru þarna dómarar sem hefðu

dæmt fullt af málum sem hefðu í raun ekki haft umboð til að dæma þau mál þá hlyti að þurfa að taka þau mál upp með einhverjum hætti Mannréttindadómstóllinn vísar til fyrri dóma sinna í spurningunum til íslenska ríkisins meðal annars í máli gegn rússneska ríkinu og að minnsta kosti öðru þeirra mála þá var komist að þeirri niðurstöðu að þar hefðu dómarar

ekki haft umboð til þess og það var talið brot á réttlátri málsmeðferð og það er auðvitað það sem

á um í þessu máli

íslenska ríkið hefur frest til átjánda ágúst til að svara erindi dómstólsins

jafnframt

kynnt að málið verði mögulega flokkað sem fordæmisgefandi af hálfu dómsins niðurstöðu er því jafnvel að vænta innan

mánaða en ekki ára eins og venja er ég svona reikna með miðað við þennan málshraða að haust í þessu ekki tókst að komast að samkomulagi á fyrri hluta leiðtogafundar Evrópusambandsins í dag forsætisráðherra Ítalíu neitar að skrifar undir nokkuð nema lausn verði fundin í málefnum innflytjenda

áskorun leiðtoganna er að komast að samkomulagi í málefnum innflytjenda Angela Merkel kanslari Þýskalands sagði í gær að af mörgum vandamálum sem e s b stæði frammi fyrir gæti það verið úrslitaatriði fyrir framtíð sambandsins að finna lausn í þessum málum forsætisráðherra Ítalíu neitaði í dag að skrifa undir sameiginlega yfirlýsingu

fyrir fundinn í dag ríkisstjórn hans stöðva flutninga fólks til landsins

úr suðri og skipar sér þannig í lið með ríkjum eins og Austurríki Ungverjalandi Póllandi Slóvakíu og Tékklandi sem hafa harðlínustefnu í málefnum innflytjenda þar sem ekki tókst að komast að neinu samkomulagi

var hætt við fyrirhugaðan blaðamannafund en leiðtogarnir funda áfram á morgun á sama tíma og stefna í málefnum flóttafólks virðist helsta þrætuepli e s b hefur fjöldi þeirra sem sækja um vernd í Evrópu minnkað á

tvö þúsund og fimmtán samkvæmt nýlega útgefinni skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna helmingi færri hafa komið sjóleiðina til Evrópu í ár miðað við á sama tíma í fyrra

e s b fækkaði þeim sem koma ólöglega til ríkja e s b um níutíu og sex prósent síðan tvö þúsund og fimmtán þau ríki sem hýsa stærstan hluta flóttafólks eru Tyrkland Pakistan Úganda Líbanon og Íran eina Evrópuríkið sem blandar sér í

hóp þeirra er flesta hýsa er Þýskaland

byssumaður réðist inn á ritstjórn dagblaðs í Maryland í Bandaríkjunum í kvöld og hóf skothríð bandarískir miðlar greina frá því að

liggi í valnum talið er að árásarmaðurinn hafi verið vopnaður skammbyssu og brotið sér leið inn á ritstjórnarskrifstofur blaðsins Capital byggingin var rýmd og samkvæmt bandarískum miðlum er maðurinn í haldi lögreglu landspítalinn grípur til neyðaráætlunar vegna uppsagna ljósmæðra um mánaðamótin sængurkonur verða útskrifaðar eins fljótt og hægt er og leitað verður eftir aðstoð

í nágrenni borgarinnar ljóst er að mikil truflun verður á

þegar tólf ljósmæður hætta um mánaðamótin já þetta eru tuttugu og fjórar uppsagnir allt í allt hér á kvenna og barnasviði en þær dreifast ein hefur þegar tekið gildi tólf núna um

mánaðamótin og svo dreifast þær um mánaðamótin fyrsta ágúst september og október spítalinn grípur til

fyrsta júlí taki uppsagnirnar gildi neyðaráætlun konur eins fljótt og mögulegt er og breyta þjónustunni hjá okkur á ýmsan hátt og við höfum líka biðlað til

um hjálp heilbrigðisstofnanir Vesturlands Suðurnesja og Suðurlands hafa heitið aðstoð að einhverju leyti geta þeir sinnt þjónustu en meginþunginn af þessari fæðingarþjónustu er hér á Landspítalanum venjulega og

sjötíu og þrjú prósent fæðinga á landinu eiga sér stað hér fækkað verður um fimm pláss á meðgöngu og sængurlegudeild heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og Læknavaktin hafa samþykkt að veita aukna þjónustu barnshafandi konum er bent á að leita fyrst á heilsugæslustöð nema í bráðum veikindum nú stendur yfir atkvæðagreiðsla hjá ljósmæðrum um hvort leggja eigi yfirvinnubann um miðjan júlí

henni lýkur á sunnudag við bíðum eftir úrslitum úr þessari atkvæðagreiðslu og það verður þá bara í næstu atrennu að skoða það okkar aðalmarkmið núna er að takast á við sunnudaginn næsta og næstu vikur sem eru

fram undan ég bara ítreka það að meginþungi þessarar þjónustu er hér á Landspítalanum þannig að þetta er grafalvarleg staða fyrir okkur hérna jafnvel þó heilbrigðisstofnanir

þær það bara að takmörkuðu leyti þannig að alvarleiki alvarleiki stöðunnar er hér ferðamenn virðast sækja meira út á landsbyggðina en áður og þeim sem koma hingað yfir vetrartímann fer fjölgandi vinsælustu ferðamannastaðirnir halda sínu en vöxturinn er ekki jafn ævintýralegur og síðustu ár

notaðar til að greina stöðu ferðaþjónustunnar síðustu mánuði hægt hefur á fjölgun ferðamanna hér Isavia spáir átta prósent minni umferð um Keflavíkurflugvöll yfir sumarmánuðina það er erfitt að rýna í hvernig það hefur áhrif á ferðaþjónustuna hér því stór hluti farþega nýtir völlinn aðeins í tengiflugi og staldrar því stutt við en þó hægt hafi á fjölgun streyma hingað ferðamenn sem aldrei fyrr og fjölgar yfir vetrarmánuði en mikil

áhersla hefur verið lögð á það síðustu ár á Þingvöllum er fyrri hluti ársins svipaður og síðustu ár en það heimsóttu nærri jafn margir Þingvelli í ár og á sama tíma í fyrra við Vatnajökul merkja þjóðgarðsverðir mikla breytingu en ferðamönnum fjölgar enn mikið yfir veturinn tuttugu og fimm prósent fjölgun var í Skaftafelli fyrstu mánuði ársins samanborið við fyrra ár og átta prósent fjölgun við Jökulsárlón við Dettifoss fækkaði ferðamönnum í vetur og vor

skammt frá við hveri í Mývatnssveit fjölgaði um nærri fimm þúsund í maí í þjóðgarðinum við Snæfellsjökul er svipuð þróun og síðustu ár áætlað er að ferðamönnum sem komu í þjóðgarðinn hafi fjölgað um þrjú prósent miðað við sama tíma í fyrra þar og fyrir austan er fólk á því að ferðamenn virðist fara hraðar yfir en síðustu ár og heimsæki síður staði úr alfaraleið til að fá mynd á þessa á höfuðborgarsvæðinu er líklega best að stoppa við einn vinsælasta

viðkomustað ferðamanna hér Hallgrímskirkju

og á landsbyggðinni ferðamönnum er að fjölga en hægar en áður hingað komu rúmlega fjögur hundruð þúsund manns fyrstu fimm mánuði ársins þar af fóru rúmlega eitt hundrað þúsund upp í turninn nokkru fleiri en í fyrra það má því segja að ferðaþjónustan sé enn þá uppi í turninum eins og hún hefur verið síðustu ár en kannski farin að fikra sig rólega niður norskur

ráðgjafi telur að breytt leiðarval á Vestfjarðavegi um Gufudalssveit þurfi ekki að seinka framkvæmdum mikið ef allir eru sammála vegagerðin stefnir að því að fara í útboð á útboð á vegagerð um Teigsskóg næsta vor Reykhólahreppur fékk norsku verkfræðistofuna Multiconsult til að meta leiðarval um Gufudalssveit sveitarfélagið stendur straum af kostnaði við rýnina en þiggur styrk frá ódýrasta leiðin en veldur miklum umhverfisáhrifum Multiconsult leggur hins vegar til leið r um Reykhóla og yfir Þorskafjörð með átta hundruð metra brú

telur leiðina lítið dýrari en þ h

og valdi minni umhverfisáhrifum

kostnaðar í heildina er þetta lengri leið en aðrar leiðir sem við höfum verið að skoða leiðin er fjórum til sjö kílómetrum lengri fyrir þá sem fara í gegnum Reykhólahrepp en er eina leiðin sem liggur um byggðina á Reykhólum sem Multiconsult telur mikilvægt vegagerðin segir vanta rannsóknir á þveruninni og telur Multiconsult vanmeta kostnaðinn skýrsluhöfundur Multiconsult vísar því á bug vegagerðin telur breytt leiðarval geta seinkað

þá er þó ekki gert ráð fyrir því að framkvæmd þ h geti tafist vegna kæruferla

að ljúka framkvæmdum við nýja tillögu á þremur árum vegagerðin stefnir að því að fara með þ h leiðina í útboð næsta vor næstu skref ráðist á vilja hreppsnefndar

óski sveitarfélagið eftir því að þetta verði skoðað þá eru allar líkur á því að við munum gera það og þar með munum við stoppa vinnu við hina leiðina leiðtogafundur Donalds

Pútín verður í Helsinki sextánda júlí stjórnvöld í Bandaríkjunum og Rússlandi tilkynntu þetta í dag að sögn Bandaríkjaforseta

hyggst hann meðal annars ræða stríðið í Sýrlandi og málefni Úkraínu við forseta Rússlands John Bolton

Trumps átti fund með Pútín í gær honum hafði verið falið að kanna möguleika á fundi leiðtoganna Bolton sagði báða forsetana vilja leita leiða til að bæta samskipti ríkjanna áður en Trump hittir Pútín fer hann til Brussel á leiðtogafund NATO sem fer fram ellefta og tólfta júlí framkvæmdastjóri NATO er einn þeirra sem fagnað hafa fregnum af fundi Trumps og

Pútín sjálfur hafi sagst bjartsýnn á að hægt verði að rétta samband ríkjanna við varaði talskona utanríkisráðuneytis Rússlands við of mikilli

forseti Finnlands tjáði sig um fundinn í dag hann sagði að nú þegar hafi farið fram fundir hátt settra embættismanna Bandaríkjanna og Rússlands þar í landi hann sagði Finna ætla að halda áfram að leggja

sitt af mörkum í átt að bættum samskiptum

hornstein að stöðinni við hátíðlega athöfn henni er ætlað að hámarka nýtingu rennslis í Þjórsá við Búrfell með því að nýta en uppsett afl stöðvarinnar er eitt hundrað megavött með tilkomu hennar eykst orkugeta raforkukerfisins um allt að þrjú hundruð gígavattstundir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra gangsetti virkjunina hann

sagði við tilefnið að þörf fyrir orku yxi stöðugt og henni þurfi að mæta en um leið og þessi orkuþörf er vaxandi að þá vex vitundin um mikilvægi þess að ganga varlega um þau takmörkuðu gæði sem ósnortin náttúra er og í þessu samhengi er framkvæmd eins og sú sem við erum

að taka þátt í að innsigla vígja gríðarlega mikilvæg í þessum línudansi milli löngunar okkar og þarfar fyrir ýmis rafknúin þægindi og viljans til að vernda ný tækni við rannsóknir á varpstöðvum bjargfugla hefur gerbreytt aðstöðu til að fylgjast með því hvernig svartfugli gengur að koma upp ungum með svokallaðri time Lapse tækni

eða hikmynd eru hreiður fuglanna mynduð með reglulegu millibili allt sumarið frá varpi þar til ungarnir yfirgefa hreiðrið myndavélum með þessum búnaði var fyrst komið fyrir í

á Langanesi fyrir fjórum árum í fyrravor voru fjórar vélar til viðbótar settar upp í Vestmannaeyjum Látrabjargi

á eins til tveggja klukkutíma fresti yfir þétta

þannig fást mun nákvæmari upplýsingar úr varpinu og hvernig fuglunum vegnar en þegar komið er í bjargið af og til yfir sumarið já þetta

alveg nýja sýn á viðkomu svartfugla það hefur alveg vantað

til þessa því erfiðara sé að fylgjast með varpi hjá svartfugli en sumum öðrum fuglategundum og á myndunum sést vel hversu mörg egg

út í hverju hreiðri hjá stuttnefju og langvíu hvernig ungarnir láta

og að lokum hversu margir ungar komast upp sem er bara alveg nýtt hérna á Íslandi þessi tækni hefur verið þróuð

Grænlandi undanfarin ár og við erum

fylgja þeirri tækni þetta hefur reynst mjög vel við erum að fá mjög góðar upplýsingar úr vélunum þannig að við sjáum það fyrir okkur að það sé hægt að fjölga þeim víðar um landið og jafnvel fleiri myndavélar á þessa staði sem við erum á í dag líka

suðlæg átt þrír til átta metrar á sekúndu á morgun og víða dálítil rigning eða skúrir en bjartviðri á

Austurlandi hiti tíu til tuttugu og þrjú stig hlýjast

og þá er það fótboltinn riðlakeppninni á h m lokið félagi Þorkell Gunnar mannréttindadómstóll Evrópu hefur ákveðið að taka Landsréttarmálið til meðferðar og óskar því svara frá íslenskum stjórnvöldum um réttmæti skipunar og setu dómara í Landsrétti

er rökstudd með hættu á réttaróvissu mikil truflun verður á fæðingarþjónustu Landspítalans um mánaðamótin þegar tólf ljósmæður hætta störfum sængurkonur verða útskrifaðar eins fljótt og hægt er og beðið hefur verið um aðstoð í nágrannasveitarfélögum forsætisráðherra Ítalíu neitaði að samþykkja sameiginlega yfirlýsingu á leiðtogafundi hætt var við fyrirhugaðan blaðamannafund en leiðtogarnir

með því að mynda svartfugl á hreiðri á klukkutíma fresti er hægt að sjá mun betur en áður hversu vel fuglinum tekst að koma upp ungum þetta er nú gert í fimm fuglabjörgum þessu er að ljúka næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu og nýjustu fréttir má lesa sjónvarpsfréttir verða á réttum tíma klukkan sjö rétt að ítreka þessa nýbreytni sjónvarpsfréttir klukkan sjö annað kvöld veriði sæl